Janaj xiib'al nruu nrub'an qa'sa rikamaniik qa'sa rib'an re' ree richej paam laa la awis je' ris je' risuq'uyam riib' hat nawik'saam la xiib'al richej paam richej paam reh marisuq'uyaj riib' k'eh si tah naxijim awis chasuq'u'y cha nre'nam riib' awis tz'irinka' ya namareen wa hast reh natina ja'ar re'ee nakoj la xiib'al reh nachij paam awis reh marisuq'uyaj riib' paam awis